sæl og verið velkomin í

segjum

breytingum á póstsendingum á Íslandi og fáum um fjármál ég heiti og nú verða sagðar

Hlíðaskóli sigraði í

hæfileikakeppni grunnskólanna í Reykjavík í þriðja sinn frá upphafi skrekkur fór fram á stóra sviði Borgarleikhússins í

gærkvöldi í þrítugasta sinn átta skólar kepptu til úrslita Árbæjarskóli Háteigsskóli Hagaskóli Hlíðaskóli Breiðholtsskóli og Réttarholtsskóli tvö atriði voru valin af dómnefnd og í ár voru það Laugalækjarskóli og Seljaskóli í keppninni í ár stigu samtals sex hundruð nemendur á svið frá tuttugu og fjórum skólum Borgarleikhúsið var troðfullt í gær og spennan var mjög mikil alveg fram á

síðustu sekúndu Hagaskóli varð í þriðja sæti með atriðið eftir þrettán þúsund mistök og Árbæjarskóli hreppti annað sætið með atriðið hindranir hugans það var svo Hlíðaskóli sem stóð uppi sem sigurvegari með atriðinu þið eruð ekki ein

og öllum þátttakendum innilega til

dagur gegn einelti var haldinn á föstudaginn í níunda skipti skólar og sveitarfélög um allt land voru hvött til að taka þátt með táknrænum hætti í Kópavogi er hefð fyrir því að þennan dag gangi fólk hönd í hönd gegn einelti eftir gönguna var skemmtun í íþróttahúsinu í Digranesi þar sem

að vera vinir er það svoleiðis já oftast

hjá okkur í dag út

allir eiga að vera vinir vinátta er mikilvægur hlutur það er mikilvægt að eiga vini og

ákveðið hefur verið að breyta flokkun á pósti sem fer út á land undanfarin ár hefur allur póstur verið fluttur til Reykjavíkur og flokkaður þar það þýðir til dæmis að póstur sem átti að flytja milli nálægra staða á Norðurlandi var oft sendur til Reykjavíkur áður en hann fór aftur norður á áfangastað nú breytist þetta og póstur sem á að enda innan sama

svæðis á landsbyggðinni verður flokkaður þar pósturinn segir að þetta geri afgreiðslu á póstsendingum miklu hraðari pósturinn verði fluttur styttri vegalengdir og dreifing póstsins verði umhverfisvænni þá ætlum við að fræðast aðeins um fjármál í

nammi dót eða ný föt en þurfum við allt sem við kaupum við ætlum að reyna að svara því yfir til þín Ævar við þurfum að fara vel með peningana okkar og bera þannig virðingu fyrir tímanum sem það tekur að vinna fyrir þeim ef við eyðum peningum til að kaupa óþarfa hluti

svolítið eins og við séum að eyða tímanum okkar til einskis það er sorglegt því það er nú einu sinni þannig að peningar

ekki keypt tímann okkar til baka því er nauðsynlegt að gera greinarmun á þörfum okkar og löngunum hvað er það sem við virkilega þurfum okkur getur til dæmis langað í nammi en það sem við þurfum er

fjörutíu listamenn frá öllum heimshlutum hjálpuðust að við að gera lengsta sandlistaverk í heimi listamennirnir mótuðu alls kyns fyrirbæri

úr sandinum byrjuðu efst og unnu sig niður tíu daga tók að byggja verkið í heild sem er um sjö metrar á hæð og tvö hundruð metra langt